Iu cridu ca già ni li nostri jorna, l’intelligenza artificiali superà l’intelligenza umana. Li computer sunnu capaci di fari calculi e ricurdari documenti ca l’essiri umanu ‘un è capaci e anchi si l’essiri umanu fussi capaci, li computer sunnu chiù veloci. Cridu ca si l’essiri umanu è capaci di manteniri la situazioni sutta cuntrollu, 'un ci sunnu conseguenzi negativi. Li computer fannu zoccu l’omu ci nsigna, ancora 'un sunnu capaci di pinsari autonomamenti.